Ega vist midägi erilist vaia ei olõq, lihtsält tulõ kaiaq, mis ilm sääl om, ja sis vastavalt rõivilõ pandaq. <hesitation> Ja vastavaq rõivaq viil üteh võttaq ka vahetusõs